Re pues este nú vez ryegyas rabá pureb rack zack th gyx téh’a téh’gyas ninii. Cos sack na gix-tee gy cun doo zëny, nii ni cos rogyas gyzald ba th lim’gy lony, nii gyzald ba logy tchi ghackneny ni na´bueno, casi nani par rá miny gy ah pues ra buny-nywx, shiniá ps nú vez runzack raba th mezcal rýe raba nii ché-ché raba th cop’e, zack’ ga che zëny’gy, lim gy, chi cún mezcal’gy gulá nú vez rye zëny, zëdy, cun lim-gy xii logy’ah, chic un mezcal’gy’ah tchi tuz gálon gye raba ni tchi guck zth brat’ah gulá npu vez zth rchi’ah tchi este nii ah pues a´h zëzy ga rackneeni rbícaa xí’h, th tiop ni va por que ya de tiop xon comp gy a pues rzuuz zani larva, niini nía pues, zacu rá miny ah th té ni rack zack rye rabi, per géel gy gack zack ni gýe rabi gulá nickla rtxí, per vazye gá rabi lany laditx ni te nú vez run-nai ni la rabi te rbé teeni thëx raby ra cos, ra galgyx gy, zëny rackzack ranii nez re´.